Ny azoko onon̈a edy momba momba reo Soeda àby io e. Misy fika zey fika io izen̈y karaza fomban-drazana reo, fi- figahan-dreo kafe, ia, ndraiky miaraky sandoitsy izy. I avy eo amy izay resaky fankalazana raha ataon-dreo rehefa telo ambiny folo desambra in̈y koa izen̈y misy fety fety karà zay koa reo.